Izy kaofa ôhatra le armoaran-tegna mikorontagna be regny igny, aboaka malôha lamba jiaby agnaty aka avy ake amin-jay avalogno tsiraikiraiky, avy ake am'zay le somary gedageda ata ambany avy ake le madinidinika, na koa le ôhatra hoe le patalon so- afangaro am'le patalon akagny foagna izy efa izy efa voavalogno tsara bekiny igny avy ake am'zay ôhatra hoe t-shirt fao atôkagna tsara bekiny hoe le ato fao ny t-shirt avy akeo am'zay avalogno tsiraikiraiky am'zay ata anatin'ny armoara.